E mandeha hongotro ty tiako noho ny mihazakazaka e. Antegna mihazakazaka igny bokany mora malaky reraka e. Tsy karaha mandeha hongotra antegna tsy reraka mandeha miadana, fô antegna ndraiky kofa mihazakazaka dia malaky reraka e. Mandeha hongotra ty tiako.